कुछ माकडी असीरोकी चे आपने शॉरेर काजे चामडी काजे अलग भी कर ले। तेबी चे फिर चे आपने वनाय ले ने। जे छिपकलीर चेकाइ ती अतिमद पूछे तूटने जाय ती अथी। जायन यं ते पच हिटला गाले सूब करें। अपने शरीन अंग वापिस जोड ले।